Rewuru nzəd karfe nyeh nma zəd karfe nyeh she mm ziu nvag kuruman bəg gbama wuidrí aku yi mai bəg buh bah sansan a kuh sa mai ba hubba nan təng yi bubəg nah re zang bəg dəg ndog zəg bayaimang buh mai aku huun mai agau bah bəg awunu nə, nvə kuh voh msa kuh wusikleo nma gbanou avau rig mkan ziu amehi nma bəi ziu rig mehn nper piru ngah hoo mərí swaní kai npen piru yai nzəg pəri swagha a piri nwahd zapər yai mzəg swagha yai jiri kaimang jen zaa mai bah ma rig ya a tənu bubari yapə she ma vohd rīg ndag hoo bah kai ŋad asəiun mhoo yapər nma hoo ya pər she wuhd rig wah ri mah k’əg ba nou wah rig rí rig nwuhd yapər abo yau pəri bah ma sid yar nma rig kəid bəg mah sid yaǐ mye zəg mana yiribinu mye zəg yiri binu she npəum bai ti nma pəím rig nwang wang hoo jiih asid a yau wah ri kai nma wang hoo rig vəng zəg nzəg wərih a yapər, yapər she ma wan rig nma sah rig nvəin zəg kai ntoh baí yiri binu she ri nmah toh bəí yiribinu rig ri ndəg baī ashite rí, ashita a yiri bəg ashita awhoi whoi.

Nmah kəid aməni kəin rig mmi nang ghab bai ri nlad yapər ngban ake dri soh anəu rig kwah nmah hoo bujiu huun kah rig nmə ye rig yah afanu avau nmah bəg buzəu mrig yah a tanu avau sii nəm nye yaya yai manah buh femi buba she bəg fen yi mkang bəi yah kai, mah gbah nou wah rig nbəi sah bujiu lai rig yi yeh ziu ayaba ayaba ama bəi yi bəi kuuh akwui manah akui venu dai koh manah buh feni yi fen nali wahke yi mah gbah nou wah rig mye khar atan nmayak kad, rig taa mzəg afarbuh kuruman məi nbad mun bad rig nvak kuruman avou akini yadda a kuh zəg mai daga re wuru nswan zəg mai bəg ah anou a akwoh ba har zuwa ake swoh mrig yak nai veri hah nmah rig yak nai rig jini nvak kuh msah kuh wuhsikko yai mah gbah nou wah rig asənnah mah manəm bəi nah məg nzəg a dabbah swoh məi nma zəg a dabba swoh mai rig buh bəg funishume keh a yanzu bəg rig təb hah nzalg nsid təb buba mah sid are yai tri yi woi bəg dunishumen a dəingh npər re bəg bubah agunpər rig sah nmah woi woi woi a sənnah mah bəi zəg məi rig mah kah zəg mai bam zhod mai baih nlad afarbuh ziun nzəg nsid bəid nmah bəid bəid bəid jiri a rig yi məi buh yii ri mmah baid kəinrig nzəu naa asənnu bəa mah yi khaid rig koh mdag nvak kurumam avou mah vak kuh rig. Mkah jag busau məi mən sid sah mare swoh kwoh nkah bəi penpina nkəid bujiu nhoo yí jena tanabari njah hoo beh kai buh toi mah sid yai mye toh hoh buh nang mpər mah wha nah məi busau tri nshad yeh yagh yai jen manah qau dari yi yaj yah a dad ya namnoi bəi rig mkah bəi toh toh hoh buh kaì npəh bujiu sai nma sah hoh bujiu vənrig mah nah awunu gbai nye gha awunu ghaí kah mah bam busau a shaa wuh mah whah whah mah sid yaí tri myag sah kah mah bayeimang kənrig jena zah mai mah tanubari nmah bəi bah a bəg mah whad bah a tenubari a bəg bai sah a keh kəi mah sid yai nhoo afarbu bəg nuwi zoh yai nhoo bəg swag apini ajilai bəg mah dan nah bəg a bəg bar nah buziun bəg nmah bahd rig nmah ghanou wuh rig nkahd kuh bahd rig nmah ghanou wah rig nkahd kuh jiri akini weh ri bah nbahd kuh kuh mah yi dəghai mang nzəg kuh swag avəri nfen bai kuh ri maha fen lanh rig ngbah nou wah rig. zoun wah zəun mah bəi mkah kahd kuh jiri daun a she manah kah kinau nrig yag tenu buh-bari mai mmah gbanou busau rig keh kai nwag a kai nye yah a tenu buh-bari soh nkong bəa mazəm mang məri kəd zau nkang yeh yah atenu a vou nmal yah vaik avou məí rig zaam mah sid nah ri kəi kuh rig kəid buhjiu ri mkah mah sid ri kəi jen nrig kpi dri nmah gbeh nou wah rig kag jenah dag məí bah mal sid ayai buh zizu sid yai bəg mah zəm mrig sah bah bəg rig kahd mai nsah bah yai yi mah gbah nou wah dan ashe yi shii nyab ayab manah jan yí whad yai bujiu mah sid yai yi jii zaah mah sid yai yi wal mah gbah nou wah rig nya ziun nah jini nvag karumam a kini yadda akuh dwagy yi a yau bah bəg a wunu nəm har zuwa a soh she ri a she babah nmah rig sah tri ayau kinau.